Nta adoo erezing sa ni ara ranong erasi mon ne re. nsaa bha fa as nsa saa bhafi ne re enter erasi o. Saa ree erasi. saa ji. gwo raa fon ibakere. saa nji nva je aru nangi nva je aru nyai je saa nyia je mbhoro aru. mva. mva je aru mbae bhikpakpo. saa bae je bhikpakpong saa bhoro saa vuun. nfene nnoonoo je. nyai je nyai je nree bhevene vene kara ma nang higwa gwa sii ree higwo siiree higwa siiree nta nang zuzazu siilo nva eyum nva nkum. nang evere re. ora ja eroree nkura humo nang je. nta nroong erasi jere mbhoro jennere nkara nang ja igwa Anono he nte see re ara nam re uru zee ja roong je ebhabhoo ntika nsang ree je bha fa mang ji re nyai je mfi bhanyi mbae je bharohono see vuun nzạạ noo evun ebaa bho nnoonoo je nsạa nyai je nta nang nyai je ekaha bhevenevene baa ara brkubho bhe zaan bho ma je saa roong je hakaha re mbhoro nva je nsa sao ngwang je bhi ikpakpong re nva nsa sao then kana nang higwa saa na ma roong ma shii fon iboke baree soo nta saa roo nang bhoro nva anai re saa ra anai ba kwọ kwọ nere mm mva bee anum nto bee oro zee nto ro ja abee banai bee re bharohon asaa vaa bheven saa fi bho abhoro aree bhevenevene baa ra na bee maa onang je kakaka re ba harara ka humo bạạn bạạn ora ba raba raba gwa de re ree bha faam gwa khakpa ka bha bha hon bhani re anang gwe akum gwe akum gwe ovovi afi bhe ekperekpeo a kạạ gwe ovoviovovi abhoro ama jie aru azuu bhanai baree akum eyam saa kum eyum sa bhoro aru bhanai baree saa bho baa bho avaa je afi bho ozạmạ aje re oja akara ocha igwa soo ara ja nai otoo re ara amamr je ne ora acha igwa nta sa kum eyum re Avaa bhoven gwe gwika anang gworo nang fon iboka ba are aru moja adaadama bha maa re ava bee afi bho achaa igwa siin ne evere earore jika gwa asobho re abhoro re evere je re aru ahenje soo zee nta ra zuazu je o bhoven faa ra nang ara afumeto a huma bhanai bee re a asobho evere je re abhoro ara zuu je bhanai bee re azuu je avavavi saa zuu je abhoro avaa fi bhankene avaa saase gwen ne re oja bhigover erasi re hama fi je ama kpokpoa nto raa nang higwa orasi si re ivivi a ree bherene vene bee baa har ara bee igbon ara baa noo bamania ra hon a hon maa ree re bhahumo rapin ma humo ma mo humo bha hon bee re, anang gwe abhora akaa gwe bee kperke ovovovi okure daang mma vaa afi boo aru awa evere jikah gwa a a zuazu re awaa seng onoo gwen ne re, gwen ne ora ni ozeb o, ara zen akaro ezen ihoho o asa zaa raroong je saa rong je abhoro afi bhevenevene bho gwo ro nang me yina bho dam ane bha onoo faa je bha maa adamạ ana bha maa ava je aroong awavavi asaa zaa zu azu so zee nta ra zu azu bha noo a usere ozee bee hezuazu re, adoo anoo usere ozee doo nta saraa vaa ara bhanyi baa re awaa fi baa higw a sii re mo nang higwa sii ra ru hi damaa na aushii erasi je re. Fon iboka bee re bho damaano maa maa nta ra shii bee bhe damdana maa maa awuno wuna re afaa radaamana je o bha ja remen ọ sii nta raa na je ani re aru asaa damaana onoo noo nto ro shii o saa ara ni hama nang ora ja ra too bhanai re jo ja sakuma vaa obu re ạkạạkạạ gwe afi eyum mo akparakpa gwe ara erore ihazum ma him akobbara je avavavi adaree je ma humo aroong ja ni re so ra ja ra cha higwa re ara amame ja ra higwa hama ara amame awun awune saa roong je opoo ra nya anoo ebhon o ara kpam ara kum bha ree bha ree bheven bha raka bha raka bha raka bhahen bhava fj bho bharo nzia er fon iboka bha damaana ani hora egbee jen ne re adoo bhven binai esee re humo re sa humo afi bho aree bhuyan o opoo ra bhuyan abhakpam ne re ara faa saa kaa faa ahuma cha higwa erasi re awuna wune bhaigwa sii re bhg noo obee agwo ahumo hamaa kwo akpano onoo aro nyem ora nta zee nang ora homo zaa ọ saa ree bhuyan abha kpa re akaa faa then saa zuu bheven bee ree bhevivi saa nang bee abhoro ahen bee afi bho erasi jere sonyi radamaana biso awuna wune sha shii oreni adoo ezeng mee roong je.